Oomekulululwa navo ovakala ashike haapopi oshikwanyama ngaashi meekulu ou adala tate oukadona aava kwali hava ende nohamba mandume, mandume ohamba yaukwanyama ndishi ovo nee vakala no nohamba haviifanwa kutya oukadona vohamba voo ovo ngonee ndiwete vaa vaupika nawa oomeme nootate vakale viikwatelela momufyuululwakalo wetu wo- woshikwanyama naashi inima ihapu tweishiiva ondiwete omedina lavo nomufyululwakalo ou tuli aapa hatu kalekepo fiyo onena omedina lavo hano otashiti ovakwanyama vovanhu vamandume oovo ovo ngoo nee vetukwete fiyo onena nande vakanangala ngoo nale natango mutu pombada aapo ovelipo ngoo tetutale. Hano pauxupi oomeekulu omekulululwa notaatekulululwa navo ovali ovapopi velaka loshikwanyama